Marobe aloa e karazane ronono, misy gn'avy amegn'olombelo, misy gn'avy ame biby da misy e zavamaniry, ndre gn'itako mahasambafa anazy aloa io zany ndre e sirony evao eky aloa defa sy mitovy da magnaraky enizay koa moa zany efa fantatry za izy fa hoe raiky avy amegn'olombelo,e raiky avy ame biby, raiky avy ame zavamaniry, zay e mahasambafa anazy.